فشلت إني أتعلم السباحة وما أقدر إني أظل طافية فوق سطح الماء <hesitation> عشان أنا ما تعلمت السباحة حاولت كثير جداً وحاولت إني أسوي دورات سباحة لكني ما قدرت أتعلم ال حتى الأساسيات للسباحة وأواجه صعوبة جداً في إني أقدر أبقى طافية على سطح البحر.